نبدأ نهاري بفطور لذيذ وجهوة مع شوية قراءة بعد الفطور نطلع نجري او نمارس الرياضة <hesitation> باجي النهار <hesitation> نديرها في حاجات جديدة او خدمة مشروع نحبه او اه طالعة لمكان الحر مثلا والا طلع لمكان تاني والا تدوير هيك بسيطة